मछ्छी पानीमे बइठना जिब हँइ । एने एक ठाउँति दोसर ठाउँमे पौंढके जैतियाँ । आउ कुछ बातचित करेपर्ना रहता तउ बात फेक बतकइतियाँ । जसते कि धिरेसे पानीमे एने मनकतियाँ जउन दोसर मछ्छी समझ लेहतियाँ आउ उहि आनुसार चल्तियाँ । अइस्तहिं मछछी अपन एक आपसमे बातचित करेक तहिन आपन देहिंक रंगफे बदलके होइल अपन पख्ना फट्फट्बाके होइल या अपना देंहिक गन्ध छोड्के फे एने एक आपसमे बातचित करे सक्तियाँ । अइस्ताहिं कुइ कुइ मेरके मछ्छी ते विधुतिय तरंग छोडके फे बातचित करतियाँ । हालाकी हम्रे एन भाषा मनके बुझे नाई सक्ती न ते सुने सक्ती मुल एने एक आपसमे चाहिं मजती मनके सकतियाँ ।